कृत्रिम मिठाई के फायदे आऊ नुकसान फायदा कम कैलोर कृत्रिम मिठाई। म कम कैलोर होते यह फिर बिल्कुल नई होते एकर ले वजन नियंत्रण म मदद मिलते। रगत म चीनी पर कम असर यह रगत में चीनी के कम मात्र म बहुत कम असर डालते। अकरे से मधुमेह के मरीज खातिर सुरक्षित विकल्प होते। नुकसान स्वाद के आदत कृत्रिम मिठाई के सेवन से स्वाद के आदत बदल सकते। एकर से प्राकृतिक कम मीठी लग सकते स्वस्थ पर संभावित। असर कुछ अध्ययन से पता चलते की कृत्रिम मिठाई के लंबे समय तक। के स्वान से मेटाप्लॉसिन बीमारी बढ़ सकत हे।